Mukiro kimu nsobola kurubata ebigere bibiri ana, then bibiri ana obunkuba mbigaisire mu week, nimba ndubasire ebigere nka rukumi nkaaga na munaana